Ñy fomba hataoko mba hampihenako ñy fihinanan-tsira aminy ñy sakafoko, mifily aho sakafo voajañahare ro tsy misy fangarony maro, ahenako ñy fihinanako sakafo vita aminy ñy famboara mahere, <shushes> manahak'anizay ñy fampiasako ñy raha mitiry aminy ñy tongolo.